शहर गैन्झाइ पैल्ली चाल भाका जान्निन्न । अब तागो गाडि कसरी चड्डो हो कै ठाउ पाइनाछन् गाणी कथ्थलाइ बसपार्क हो कथ्थलाइ ट्रेन स्टेशन हो भनिबन था पाउनाइ लागि पैल्लि कि भने अब आफुले था पाउनु पण्यो । नम्ननमाइ खोजनिती अद्दो पण्यो । अब था पाइएन भने अब त्यागा अब भरपड्डा माइसगी लागि सोद्दो पण्यो । अब जसइ देश गएलै ट्राफिक <hesitation> पुलिस हुनाछन् । ट्राफिक नभया भैन्झाइ ताम्बो काइ लेख्या हुन्छ कै ठाउ पाइन्छ बस कथ्थलाइ पाइन्छ कति रोक्किन्छ भनिबन <hesitation> लेख्या हुन्छ । तेसरी गएर कि आफुले था पाउनु पण्यो तागो बोली भाका जानेर । नभए त्यागा भणपड्डा माइसगी लागि सोदिबन गाणी कसरी चड्डो हो कसरी काहै कै ठाउ झानो हो भनिबन आफुले सोदेर हेद्दोपण्यो नत्र ताम्बो लेख्या हुन्छ । लेख्या चिज पणिबन जान्नो पण्यो कि कै ठाउ झानो हो कथ्थलाहै का चड्डो हो कति मिनेटगो गाणी हुन्छ भनिबन लेख्या हुन्छ । त्यसरी आफुले था पाइबन लेख्तो पण्यो झानो पण्यो नत्रभने त्या नजानेपछि तागा माइसगी सोद्दो पण्यो ।